لحيوان واللي ممكن انه يمثل الشخصيه ديالي مزيان هو الاسد لاني شخصيه قويه والاسد حيوان قوي بزاف وانا شخصيه كتفرض راسي وسط المجتمع وحتى الاسد حيوان اللي يفرض راسو وسط الغابه وهو الملك ديالها